چایہِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ قٕسٕم چھِ یِتھ: بلیک ٹی، گرین ٹی، وائٹ ٹی، چائے ہٕنٛدۍ باقی قٕسمَن منٛز چھِ شٲمِل: یلو چاے، پوٗ-ایرہ چائے تہٕ ہربل چایہِ۔